<hesitation> Raha ohatra hoe resaka fagnanovana bazary zany zany a indraim-pandeha agnatin'ny iray volana mi zany zahay mandeha magnano bazary, de amin'io zany zahay efa magnomana vatsy ohatra hoe atapa-bo- agnatin'ny tapa-bolana de tapa-bolana igny zany dia efa calculena ny vatsy mandritra ny ray volana de après un mois eo zay vao mandeha. De akeokeo amin'ny iray hetsy akeo zany vola hoentinay de efa hividiananay vary de <hesitation> ohatra hoe voan-javatra le sy mety sim- sy mora simba regny, regny.